Mìŋ nɔ̀ŋ nanɛ̀ŋ sèè dȧwi miɔ̀ŋ bȧ wò yȧìm kaame, ɔ̀ɔ̀ nyùùŋ bȧ naŋ dàwè kiim, wo dȧwi miɔ̀ŋ bȧ donȧŋ woò wȧȧŋ o, ɓòòum kamȧŋ, wò donȧŋ dawè ɓòòùm kamȧŋ, oo wȧȧŋ mìŋ yaȧ kȧmè sùȧ nìe bȧò, wò naŋ mùnlò mȧȧŋ ɗeweɛ̀ mìŋ maȧŋ mɛ̀iŋ jaȧ kiȧ, oo nìe bà yaȧ kiȧ, nìeɔ̀ maȧŋ mɛiŋ jaȧ kiȧ wuŋ mìŋ yaȧ yɛi kaamè, oo kȧuŋ nyìmȧŋ ƴò, wo pȧpe wii maȧŋ yɛi tȧwaȧ jȧwè wo, wo hȧwa wo, wò naŋ mùnlò kɛ̀ɛɛ̀, wȧȧŋ hɛ̀ɛɛ̀, ɔ̀ɔ̀ wò maȧŋ mɛ̀iŋ kiȧ jaȧ, wò douŋ nȧŋ tɔ̀ɔ̀ ɗèwè dòmaŋ, kɛ̀ wò hnȧŋ nɛɛŋ mio, oo mȧaŋ hȧwa nyùùŋ bȧ yȧùm kaameò, mȧȧŋ ɗeweɛ̀ pɛɛ dȧwi miɔ̀ŋ bȧ naŋ mɛ̀iŋ hnè wo nyimȧȧŋ kiȧ, wȧȧŋ mìŋ yaȧ kȧȧmè nyùùŋ bȧ ȧŋ nyȧauŋ hȧwa wo faiŋ yaȧ kpuu wò maȧŋ tȧwa, wààŋ wo pȧpè sɛ̀ɛsì wo, wȧȧŋ kȧuŋ nyìmȧŋ, wȧȧŋ hȧwa yaȧ nyuùŋ mùnlaŋ kɛ̀ɛ, wȧȧŋ hɛ̀ɛ̀ɛ, wò nauŋ nɔŋ sìè feìŋ wò nauŋ hiɛ̀ŋ, wààŋ muȧŋ mìŋ yaȧ yɛi nȧaŋ kaame, wȧȧŋ nyùùŋ bȧ naŋ wòò kiium, wààŋ wo jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ yaȧ siinyɛŋ nyȧȧŋ muȧŋ nȧŋ kuwa gòò bi,